Abeebembezi ab'omu kyanga kyaitu nibatutaayayira omu maka gaitu bashaba naitwe

Abazaire abamwe baragumirwa kuhikaana n'abaana baabo kuba tibabiiniire obwire kwonka barabaasa kukihinduraho nka babahe obwire nk'omu wiikendi

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi, ahakuba, waatwariza abandi n'embabazi, naiwe nibaza kukutwariza n'embabazi.

Nituha abandi ekitiniisa omukyanga kyaitu nka okuhurikizingana, kandi n'okutajooga abakuru baitu.

Ni kikuru kutangira abaana endwara, kwerinda kushohoza esente nyingi mumarwariro, kandi n'okutashanga waabafeegwa.

Ebyokurya ebiratuha amagara marungi obutoosha ni, eshwiga, entura, obutakara

Abahara bashemereire kuza aha ishomero nk'aboojo kutunga amagezi ag'okubayamba kutungura ensi yaitu.

Ekyokurya ekindakunda munonga n'ekitookye, ninkihaata, nkita omu ndeere, nkita aha mahega, kyasa nkinyiga, nkigaruzaho ha muriro, kyasa nkiihaho, tukitebeekaniisa, tukirya.

Ebijuma, ebinuzire, ebirikuhingwa omu Uganda ni enanaasi, ebikiijo, emiyembe, obutunda n'amapapaari.

Ebijwaro byangye nibyoza ndakozesa amaizi na saabuuni

Okutema emiiti omu Uganda kuresireho kutuma enjuura y'akyendeera kandi enjuura ya yagwiire erashiisha munonga omu ntabire.

Ni kikuru kusaasira munywani waawe owaakushobeeza ngu mugarukane kandi mushube mukwatagane

Ediini ehindwire emijwarire y'abantu omu Uganda kuba erikiiriza abantu kujwara nk'okubayenda kuza omukaniisa.

Akakungu nikateganiisa emishomo y'abaana kuba nikatuma abaana baayanga kugarukayo kuza aha ishomero

Omwishiki arajwara empare abaishiki b'omu kyanga kyaitu nibamuteekateekaho kubi nibamuteekateekaho nk'omuntu aine emicwe mibi nainga areeguza

Emirimu okubura omu kyanga kyaitu kiretsire obushuma bwingi.

Abaana abaine oburema omu byobwegyese omu Uganda, gavumenti neebaasa kubakwatiraho, ekabaha siponsa ez'okwega.

Abantu omu Uganda nibabaasa kwekyebeza, kwerinda okusaasaana akakooko ka siriimu.

Abaishiki abaratwara enda bakyari bato nimbahabura kwerinda amagara gaabo, beeshasire abashaija batabatweka bakayari bato.

Obuzibu abantu barabugana omu bwire bw'enjura ni, okushanga e amaizi gaabatayirira nk'omu maju nainga gaashisha ebiri mumusiri.

Amaizi amayonjo nitugaiha aha mugyera omu kyaro kyaitu

Amabanja g'esente nigahwera abakazi kutandika bizinesi kuba nibabona entadikwa eyokuta mu bizinesi zaabo.

Obwegyesa bukuzire entunguuka aha kyaro kyaitu kuba abeegire baigwireho za bizineesi abandi batandikire amashomero kandi n'amarwariro.

Eizooba ry'enjuura nitutegyera amaizi agararetwa ahibaati ngu nitubasa kufuna ag'okukozesa omuka yeitu.

Oburemezi bw'abakazi n'abaishiki nibabugana omu kyanga kyeitu n'okujogana kugira nti bo tibaoobasa kwebembera ekyanga.

Amashomo g''eby'emikono g'abasize kuyamba abantu kutunga entasya omu maka gabo.

Abaana baitu nitubeegyesa eby'entuura y'abantu nk'oku baatwegiise omu bwire bwa kare nibatuhabura eky'okukora n'obutakora omu maka gaitu

Amashomero againe abeegi abaine oburema gaine kubayamba kureeba nti baafuna omugisha nk'ogwabandi abataine oburemu

abakazi barabaasa kwejumbira omu butegyeki omu Uganda kuba nabo nibabaasa kuba abeebembezi barungi.

Abantu b'ekyanga kyangye nibahurikiza reediyo, okuhurira amakuru agariho omunsi ezindi.

Omu musiri gwangye, nimpingamu ebitookye, ebihimbo, ebicoori n'emondi.

Ni kikura okwoza emyenda yaitu kutambira obugwire

Tushemereire kuha ekitiniisa ebintu by'abandi omu kyanga kyaitu kuba ebintu tibyaitu

Omukazi aronsa ashemereire kurya entura, kunywa enkombe kugira amashereka maingi

Omukwerinda omushaija hamwe n'okurinda ab'eka yangye boona, nyine kukwataniisa n'omushaija kandi n'okumuhurikiriza.

Abaana b'omu kyanga kyaitu nibazaana emizaano nka omupiira gw'ebigyere.

Omu myaka itaano omumaisho ninyereeba nyine emotooka, nyine bizinesi kandi nyine amaaka g'aboniire.

Ekikuru kwekyebeza akakooko ka siriimu, kwemanya, kandi kwerinda kufuna akakooko ka siriimu.

Ni kikuru kukyendeeza okunywa sukaari ahabw'amagara marungi kugira nti twayerinda oburwiire bw'omumaisho.

Omuntu ari mu busaasi, noogaaniira nawe, kumuhuumuriza, kandi ogarukamu kumuhabura.

Okwekyebeza obutoosha nikikuyamba kumanya amagara gaawe nk'oku geemereire

Ekirungi ekiri omu kushwera omukazi omwe omu Uganda nikikuyamba okubaganiisa eitaka omu baana baawe kandi nikibaremesa n'okurwanira eitaka.

Twahurira twine okutiina omu kyanga kyaitu, twine kwirukira owa pooriisi eri haihi naitwe, nainga ow'omwebembezi ow'ekyanga kyaitu.

Naagira eirungu, ninywa obushera nainga amaizi

Ni kikuru kwega aha ntuura z'abantu b'emiringo mingi ngu omuntu amanye abandi nibatwaza bata.

Kureeba ngu ekinaabiro kyaguma ekiyonjo, twine kuguma nituhooza kandi ow'ekamina nituguma nitushukayo kashenda

Obwire obu naatunga esiimu yangye ey'okubanza nk'ashemererwa munonga.

Abebembezi barabaasa kutungura eby'obwegyeesa omukyaro kyeitu nk'okuhabura abantu ekirungi ekiraretwa omukwegyeesa.

Ebintu ebiturabaasa kukora okureta obusingye omu kyanga kyeitu ni, okuhinga hamwe kandi n'okuza omu bibiina hamwe.

Ni kirungi kuhurikiriza abarikutukira emyaka kugira nti, nibatuhabura omuhanda ohuhikire

Twareeba omuntu ararahura omurema twine kumuhabura kureka kumurahura

Abashaho nibabugwa emibazi omu marwariro

Naahurira naaruha ndanyaama

Naagwara, ndaza omu irwariro kuronda obujanjabi.

Turabaasa kukuuma amaizi gaitu gari amayonjo kugateeka, tukagateeka mu kagirikaani tukagafundikiragye.

Abantu b'ekyanga kyangye barabaasa kumanya amahurire hamwe n'amakuru okurabira omu kuhurikiriza reediyo, okurabira omu kushoma empapura z'amakuru bakamanya ebirafa mu ihanga ryaitu, hamwe n'okuhandiika, nan'okusindika obutumwa okurabira aha simu.

Okwekyebeza kurayamba abaantu okumanya amagara gaabo oku g'emerire hamwe n'obutoosha okugira ngu berinde oburwiire obu batarikumanya.

Abaishiki abaratwara enda bakyari bato nimbahabura okugumana ezo nda bakazaara abaana baabo kandi bakabareeberera kandi baamara bakashuba bakagaruka aha ishomero

Naaruha ndahuumuraho.

Okwekyebeza obutoosha nikiyamba kumanya oku amagara gaawe g'emereire

Kwenda tugumane rukundo yaitu.

Okushwera abakaazi babiri kirayamba abasheija n'abakaazi okugira abaana bingi b'okubaasa kwija kubayamba omu biro by'omumaisho kandi ekindi akabi akakiriimu kiratuma abakazi baija kuba barayomba hazaho entaro omumaka.

Waagwara oraza mwirwariro kureeba omushaho.

Ebyokugya ebi orabaasa kurya okaguma oine amaani ni nka ebitakuri, akahunga, ebijuma nka za ovakedo, n'ebindi bingi.

Abeebembezi baine kwegyesa abantu emigasho y'eby'obuyonjo omu kyanga kyaitu

Abantu b'ekyanga kyangye barakora ebyobuhingi n'oburiisa, barakora n'aza bizinesi nka, nkaaa, nk'amaduuka, nk'okuguza ebijwaro, mbwenu nk'ebyo ebyokwebiisaho.

Kugira ngu haatagira owaajoga ondaijo boona baingane

Akaire aku naahuriire amashemererwa maingi n'obu naakozire obubonero butaano omu bigyezo by'okumara ekibiina kya mushanju.

Tushemereire kwegyesa abaana baitu okutuura barakwataniisa n'abagyenzi baabo

Esimu yangye y'okubanza nkagitunga omu mwaka gw'enkum ibiri abiri na gumwe, kuruga ahari maama wangye, esimu egyo bakaba baragyeta Tekino sipaaka thiri. Nkashemeregwa munonga kubona esimu, kandi guri omurundi gwangye gw'okubanza.

Akakungu nikaretera emicwe mibi omu bantu omu kyanga kyeitu. Emicwe mibi egi erimu nk'okwiba, okunywa amaarwa, okureesa hamwe n'okukora ebintu bibi munonga nk'emishango.

Ni kikuru okukyebeza akakooko ka siriimu habwokuba kirakuyamba kumanya oku oyemereire, kugira waashanga okiine, omanye oku oraakajanjabe, kandi waashanga otakiine omanye oku oraagumizemu orikukeerinda.

Abeebembezi b'amadiini omu kyanga kyangye nainga shi ekyanga kyaitu bagumiizemu kuyamba abatareebaasa nk'abooro, abagwaire

Omukazi aronsya ashemereire kunywa enkumba hamwe n'amate.

Turagikoreesa kukyebera ha bintu biratuyamba.

Omuntu y'abeihwa nahurira yagira ekiniga munonga kandi nikishaasha na munonga kugira ngu omuntu tiyaaba omwesigwa ahariwe.

Omwani gurareeta entaasa mu maka, kiyambe abantu b'ekyanga kubaho gye n'okubaasa kugura ebi baretenga. Omwani baragunywa omu ky'okunywa ekirakureetera waagira amaani

Abeebembezi b'ekyanga kyaitu barabaasa ku barabaasa kutunguura ebyobwegyese mu miringo mingi nk'okugumizamu bakombeka amashomero, hamwe n'okuha abaana obuhabuzi oku okushoma kwine omugasho omu nsi omu.